E ilmu takanoloji yanndegoo teteaai kuɗe yimɓe, ngam musamman e wanginki fasaha AI, ngam kanjum ɓuri saɗuuki e ceede seɗɗa a waawai keɓa no njiɗɗa, a joɗi e dow leeso ma na sai ta wurtaake ko toye ba.